Ki dzeka mbɔ iyamum saka shapu mbɔ atɔh mbɔ ka shapa atɔh sei mɛm rhurhun kũzĩ nu dze. atɔha mbɔ shapa atɔharhɛ zɛɛ anangɛgɔ arhun guya za den na wha irhun tsem kũ zĩ itsemaatsu mɔ na atɔha mɔ adɛɛ woi atɔka amɛɛ natsu shapa rru rha na nyanyi itsɛm ha tsu atɔha mɔ atsu atuto har amɛɛ nɛ ba shorhe kap nga ba wuri nyaku boi mbɔ furh mɛm irhirhun ha mbɔ. furh uboi ha na wou idam ba shen mɔ na siha men ife izhi rhu kaĩ izhi ha ni fe hopa mbɔ shen idam ha ga anang gɔɔ ga idam ga uboi ga uguya dukmɔ nu uzɛ atɔha mbɔ kai igha tɔmɛn ba rri iya. Mɛm saki rhun mɛn uwou fɔr abvur rhun mbɔ wurhu uwou mɛn wha rhun tsɛm mbɔ furh uboi mɛn gha. gɔigɔ nu kɔ nyanyi ishaa bvur zĩ idɛɛ. gɔ gɔ gɔ turhã mbɔ shapa amɛe furh boi gasha mɛn angwhɛ̃ kaci mɛn igha ni zĩ kau irham kau irham nu siha rhɛ mɛn doi kaba merh mɛn gbisha hũ kpir zĩ-kpota-kpota-kpota-kpota-ni kpo utakizĩ tsuke abvur ha seng seng seng ba awu ka gha kau itsem mɛn zĩ zɔng-zɔng-zɔng-zɔng itsemha zɔng dika nyin imaa nga bvui ba idin vaa mɛn zɔng iseng ba nggu abvurha bvurha ba awu ka tãĩ mɛn zĩ wow a bvurha itãĩ har ka ba wu ka gbɛr mɛn zĩ bɛr tsãrhĩ ba ni iya mba whirhã tɛ̃rhã ka koi. Mɛn tsu ku ubahu iden itsemha mɛn zĩ ngɔ mɛn zĩ ngɔ itsem sttsãrhi nwhɛ ni ifa mbɔ dzu mbɔ ba dzu itsemha maa mɛn bvui kwer akpa rri terhã ka koi mɛn tsa ba rhi iya ba dinka rhan ikorhu boi gha bho rhi gha cɛ rhai ubin mɛn nu kpɔ mɛn ki werha kpɔ nu zamana mum ki whɛing kau irham itsem bvurbvur bvurdɔrh ushinkafa iwai anangɔ akwai anang gɔ ka bãrhã akwai anang gɔ ka fĩĩrhã kwai ka bãrhã kau agarhe kau atsir agarhe azãbãrhã idoi idɛm dzur dɔsuwe rru cuci nga tsũ a ngwhɛ̃ mɛn kɔng mba inden ni mani gha ubin ku neta mɛn nu pfunga nga neta mɛn binha bingah mɛn nukpɔ.